Nega ta lalonai, lau vavagu, seh eboirigu egwa aitala, aitaha kimai. Ala ah kimai neganai, ah lucky esky ibonai, foa ieva fai bamona ah honudia gwarumoai. Alou ama- alou ama neganai ena gwarume naitaia na dia sibomai ala ah kimai toh badimai danu ma, orea haidia danu ma saidiai <hesitation> hetu. Toh idia na gauta severi, ai sibomai, gwarume averi. Ama- ama ame itaia neganai, vamu momoherea. Dainai ena nega ladana naga momokani, heina amai, lucky, negana. Da na gwarume dan ibonai abidia mai neganai dia sibomai ani. Hanua taudia ibonai heina gwarume, eani. Bena sivaraina danu, badaherea, hanua lalonai. O haidia beh ani, oredia, haidia beh ah hoihoi laidia, taunimanima ema, haidia mai- haidia beh aheni kava. Aga abidia, emui, aniani gaudia. Toh dau ena nega beh asi nalalo bainal- ah lucky taimina beh gwarume danu ma dia gwarume, daga tamona heina gwarume na Gwarume idau idau, averi. Toh lau sibogu egu kanai beh, esky lakiai toi ieva foa bamona beh nabidia nalaohaidia, rumai natodia. Toh orea dan, rumai dan dia sibogu ena orea dan idauidau emaim, vada ibonai, gwarume ibodai ani hebou, haidia nahenidia, agwa baola, naha maorodia, baola umui sibomui haidia mui ouram, bagabudia ieva, emui diba bakara. Da lau eina, taimina nalaloam, alaki taimina, asi nalaloa boiom. Ah memero nahenidia daga haidia emui dibai bala edebana bagara, heini umui sibomui. Toh lau sibogu egu kanai beh, lagu beh nabia, rumai natoa, metere metere tata nakoki, egu dubai, nakara, dainai heuna taim na asi nalaloa boio, ema bona, hari, still, asi nalaloa boio. Toh ena gwarume abidia haidia na abidia lao, dia tauma, ta eva tauma idauidau ema, gabu idauidau ai, ema, laulaudia dan nabi, asiaidia, foun ai, hoi taudia vada ema gabu idaudau ai ema haidia eme hoi Haidia beh aheni kava unubana. Haidia beh aheni kava, agwa heuna ba abidia, haidia ba atodia, o em bagabugabu eva, emui diba bakara. Toh lagu beh nabi beh, badiguai taunimanima, nonoho memero <hesitation> rakaka rakaka taudia naboiridia naga aoma, gabudia aita ani hebou. O gabeai, boani hegeregere haidia barakatania gabeai oredi- oredia orea haidia baiema, euram beie ani vada, beie ani. O oredia rakatanidia, gabeai kerukeru iava, o lahiai baita ha siahudia o, vada ani eva bahudia oredia sisia eva, boroma baita, henidia bamogu merona naha maoroa. Bamogu merona ega lasi, ibodiai gabudia aitani badi ita dan asi eda, fridge dainai vada, gabudia. Haidia baita ani haidia gabeai baita ani eva, iteda ura, taiminai baita anidia. Toh lau gwarume, ibodiai narakatanidia nadiho, nadiho na- nala henu, nama, neganai still nonoho. Lakiai ieva, wiki ta ieva rua lalonai heina vamu na Still, noho. Sedika, ah nonodia, lahiai sedika, iboudiai anidia ore. Dainai lau heina, taimna laki taimina beh asi nalaloa boio. So, toma, vavagu naha maoroa heina gabu gabu hari tala ta kimai gabuna na, gabeai taim ta lalonai ma, baita lou, heuna, matamanai tahetu gabuna unukai baita, kimai. Dia namo ma, baitala, gabu haidiai iteda, guma ieva, fuel baita haorem garina, dainai, nubana naha maoroa.